नए शहर में सार्वजनिक वाहन का प्रयोग करे खातीं हर जगह सरकार द्वारा सार्वजनिक जगह बनावल गइल हा। जहाँ पे सार्वजनिक वाहन रुकेला और यात्रीइन का इंतजार करेला, हमके ऊ जगह ढूँढे के पड़ी। सार्वजनिक वाहन नए शहर खातीर सबसे बेहतर विकल्प होला, एकरे वजह से जिम्मेदारी कम हो जाला और आजादी ज्यादा महसूस करे के मिलेले।